في الشغل ما كتير برسل ايميلات يعني في الغالب في وكت الموسم بتاع الشغل برنسل يعني في الأسبوع مثلا زي تلاته لي اربعه أميل اما في المسال الشخصيه برضو ماكتبر يعني في الأسبوع ممكن مرتين او تلاته